Biby mandady haiko e: antsatsaka, bôkà eo bibilava, abôkà eo koa irô fano àby io. Na fano an-tanety ndray an-dranomasin̈y, abôkà eo voay, eo koa zen̈y irô tarôndro àby io, zen̈y.